Aka elele ngee meme pishi keni na ashashe eyejilo mi na ashashɛ eyejilo mi na ushawura kwo nun ndumwa na ama duma shemaa, butu butu ga ba nda iyi biye. Maa gaa na te ngaa ga dumwa izheme ma gba maa akana atu twa, oto sotulonu, tu momo pwono ahansa ashansa biye biyejilo bu du kwo kana ba mbisona ahansa biye ubwa kaa bo mbisona a hansa biye ubwa ata bee yeleji ulama tahagnu tu bu ni iyi ne obu mbiso bu yee zhagajɛ nu yee zhe tahajnu ubwa du yeri sheyingo masha bwa. Aka elele nga jeje noanya mi, ima ashana iyi unyasa ma gba maa me kpe n-ndumwa oni iyi ne zhe ti mbiyana na shape regane ugombo te kaana nu urai j tu na she maa ko yaa she binya mi kwo kaa she ngaa zasaba beyi nu-uraij ba ala du ba duma iwe mi kwo du ma duma iwɛ bwa. Ahansa tu momo pwononu zhewe tebiya, i she iyi ne zheme na aka na abu two kwo kuw nuusura bu ata gefa, ohwolo oko tu momo pwo nonu ahansa. Atuba tuba Ata zhaje nun nduma mu biye ne ti mun ti mbiyono. She maa n ndumwa na she maa una pana butu ahansa da zhe gwuce jga bu. Na she maa zha she zhajɛ no mo lomu, kowo bu unyasa nu mwamwa bwa o. I zhɛ she o be she ba pana butu ahansa naa na zhe mbiyono bu. I zhe gomicin go bu zha sha iyi gwoje tupana kwo yaa she na akana abu zasaba ya nuunyizo go. Gambo de nu gaa za ngaa jej pe tɛ ga azik timi, ima nkwulana maa aka elele nga jeje ma pana butu̱ a hansa iwɛ nɛ zhɛ mbiyono bu nu uraik bwa. Na zhe mbiyono bu. Ama she ne zhe gwucenjga butu na she maa akana ate jɛjɛ ne yibi na ubwa mpeni lamu iri ahansa ga. Mbeyana hwaye iyi ne ngaa she. Butu na twa wo nu hiuhiu bu, i zhe shɛ o. Mbiso bu iyi ne satane ma gba maa ba nda. Maa ba nda ij habu mo aka baa zasaba mobi mbiyon. Ibe po boyibu hiɛj tasha utaye udwukmitwo nyabu o. Iyi ne abi eri ba nda ba mbiyono nyabu na zhe mbiyono du. mbiyono bu ni bɛ. Ibe zheme hwuri Ama shɛ maa, ijetɛ abu kwube zha she mo bu mbiyono gabu mbishi nyabu na zha gwucenga bu, alaace ata patane nu utiuhiu bu. Kwo bu bu twane shɛ ʊro, agwatana kwube iyi ne abɛ njɛ. Bi eri kaa kwo bu bu penishi gwoje na abu ndane bu, agwatana kwube ni iyi ne abɛ njɛ. Nu gana ata. I zheme ma gba maa akana aby twa na nyabu, pana masha mu bi, ahansa biye. Ki iyago n-ndumwa mi biye. Na jeshegwa biye. Kwa yaa she ne ekpakpa na ata gegaga ishe ugaij ebi zhe, ishe nu da ugondu bu, i shɛ nu makaranta, nuda tɛhigya nuudukwo kwo nuudana abu namɛ i shɛ umwono bu da techigya yaga iletu na atwa vwe tanda eshe kperikperi o. Ta hashe gana eshe o. Ta yago ame tuhagtu na butu a izhe shɛ Winebe, nnamba na asibiti ko. Ibe bufielenu buko isheji bee hiej kaye ubwa benenjɛ ga, bu za hieme na butu̱. Ba higya iletu na bu̱tu̱ elele. Habu du iheime elele gabu nambana be zhaje paga ahansa bu o woto. O wotor imbe? Iwe bu̱tu̱ gaa no baa shɛ. Ibɛ du ama twa ifelu ma gba maa butu̱ bu̱tu̱ ga ba sha gana ata, gamba du ma sha gana ata. Izeci biye zhemɛ uhwuri. Kwuribi zayi, zayi namba nu unyi zo ga uhwuri ma i yaga izeci biye o. I she butu̱ bi biye o. Na atwamua zhe duma iwɛ webiyaye a. I zhemɛ tebiye. Ma lupa butu butu na namba nu-unyizo ga, na ajɛjɛ tu ma gba maa hi yaga n-ndumwa mi biye no-ofwo elele na abu momo pushleni nu umbe naya bu. Maa a yaga ti teyinje iwe bu. Gabu du kaa yaga ti tiyinje iwe atwa vwe she iyi timbyeno tebiye.